Wͻ mfe du a ͻda m'enyim yi, obodur no, na morohwɛ enyim dɛ meyɛ ͻkyerɛkyerɛnyi mapa a <noise> megye sika, akatua pa. Na afei so, marankasa mowͻ me nsaanodwuma bi tse dɛ adzepam na tsiryɛ, na mebuebue mo ndwuma ahorow a mehwɛ. Na afei, nyimpa yɛ edwuma <noise> ma me na minya sika boa afofor a wohia me mboa. Dɛm na morohwehwɛ, dɛ mfe du a ͻda m'enyim bɛba no, na me nsa aka.